नेपालके सुन्दरताके एगो दोस्रो कारण पाहाड बा। <noise> नेपालमे पाहड सोह्र पर्तिसत जेतना जमीनके घेरले बाटे। आ पाहड देखेमे बरी निमन लगैये अदमी सबके पाहड देखेमे बरी निमन लगैये। अदमी सब त छूटी ले ले के पाहड देखे जाइये पाहड उपरि जाइये बाइकसे जाइये जीपसे जाइये उजगे जाके बैथैये खाइये पियैये नाजारा देखैये। केतना अदमिके त पाहाड एतना निमन लगैये कि ओकनीके जाइये हाइकिंग कहे वाला चिज रहैये उ हाइकिंग कर्के बुल्के पाहाड उपरि जाइये उजगा देखैये नाजारा सब देखैये अपन मनके सान्ति करैये उहेसे पाहाद हमनीके लागि निमन चिज भी बाटे न निमन चिज भी बाटे काहे काहेसे हमनीके पाहाडसे होके घरे जाइके परैये आ पाहाडसे होके घरे जाइला हमनीके बरी टाइम लगैये, आब जैसे उहे सीधा रास्ता रहैत त हमनीके एके तैनामे घरे पुग जैति लेकिन आब पाहाडके रास्ता जाइके परैये त उइहे बहुत टाइम लाग जाइये घरे जाइके उइहे हमरा बहुत खाब चिज लगैये। आ पाहाडमे रास्ता बनाएके बहुत <hesitation> दासा वाला बात बाटे, पाहाडके आब पाहाडमे आब कथी कथीसे बनल रहैये उहे आब पथल रहैये आ पथल सबके तूरेके कम्ता दासा वाला काम बाटे, उसे आब रास्ता बनाएके और दासा वाला काम बाटे ओहिसे उमे रास्ता बनाइके बहुत टाइम लाग जाइये।